الحياة كتولي معقدة كتر كلما كبرنا وكلما زدنا في العمر، حيث المسؤوليات كتكترو، والأولويات كيتبدلو. فاش كنا صغار، الحياة كانت بسيطة. ولكن مع الوقت، الإنسان كيبدا يواجه تحديات جديدة ديال العمل، ، وديال الصحة، وديال العلاقات الإنسانية ،وكتولي القرارات اليومية اللي كياخدها كتكون عندها تأتير كبير على مصير المستقبل ديالو